U kam pesë miqë të ngushtë, miqët timë kanë gjithë vjesht tim-timë, cioè kanë njëzet e tre vjeç, por janë miqë çë kanë pesemë- njëzet e pesë vjet dhe njëzet e katër vjet.